في نهار من نهارات وقت للولايات الصغرون قاعد يلعب في بيتها وحدة ياخي اسمع في صوت قحير شنوه الصوت هذا كمين جي عمال يقرب للصوت ياخي اكتشف ليه اللعبة متاعها قاعد أتكلم فيه فرحة على الأخر أمقبلها كان خايف ومفجوع مش فاهم روحه فرحان خايف شنوه هي وعليش تتكلم فيه اللعبة مش هيجري الأمه وباباه يحكي لهم وهزلهم اللعبة ياخي تفاجئوا معاه والوقت ولتصديقها المقرب.